<hesitation> Matetiky legioma biôlojika lafolafo, amin'ny lafiny araiky rariny raha ôhatra izy koa lafo satria sa- regny no sakafo ara-pahasalamagna ary tegna ilaign'ny vatagna mitondra mitondra <hesitation> mitondra ino ma zany hery sy tanjaka misy vitamina sy ny tariny; fa amin'ny lafiny araiky ndraiky koa, <hesitation> tokony atao, tsy de tsy tsara izy koa atao lafobe satria lasa tsy taka- tsy takatran'ny le marobe i vidiny la- e lasa misy tsy mahazo nefa sakafo ilaigny.